Ede gha gbe aghi khue bhomon amui-an gbe egha riegiana luebe egha sebha etie-be egha tie befo egha dowa egha sowa etue ra e tue ye eleba agha riowa agha so wa aghi kpe- mhie aleba <noise> <hesitation> eghi eba elobhie eghi lerumhu ekue lobhie edeghi-dogbe edeghail gbe abhe mui an egbe ene riwina gha gha ro egha ri iwina enerie gia na lue be na gharo eghakhian eghai bhe re bhena kaya lue no de ebhe di-rio lue so irio aya gha lue khia aghi ze kpe edo nahi-school re ene lue wina egha do nahiwina re ebha oselo bua gha dor rio bor ba iyan ekhor edogha mhen eigho egha bhe gha mhe gho eni school ni la yoni eni wina ni lan lue-le ni nari an iyian yi ian lue edogha lelele edo gha leba omon so irio aya gha khia ooo aghai ze kpe ado kere wel ghe oselobua obho dor tie-ra or odor ti iye aghai zekpe eni bhiomoni ebhe dorio khuo eghai riokhuo ebhe dor bie